<hesitation> Ya <hesitation> biby zao e magnana fihetseha-po karaha olombelogno fogna, zareo zao ôthatra hoe misy fotoagna ôhatra <hesitation> mitomoagny, de <hesitation> falifaly, malahelo de <hesitation> vignitry koa ndraikindraiky.